<hesitation> ma̱niena̱ labinɗinbitga̱fema̱nɗe dei, ƙiak, ƙiak ga̱ ga̱pia nda̱ gurum ga̱pet bi ga̱ ga̱langa̱ nda̱ mutane tong ga̱shin ƙiak pia yi tong ga̱ninkiakpia yi-ga̱na, kiakpia na̱ a bi ga̱ɗemen, ɓialga̱ɓial ɓialga̱ɓial nda̱shak anita̱mou laga̱pet, ga̱ruɓak ƙiakga̱pia, laga̱pet ga̱sang pa̱na̱, ga̱nlang nda̱ mutane biga̱ɗega̱ tong ga̱shin dinga, ga̱ an ga̱sak, biga̱ɗe ga̱ tong ga̱ to i ngong tong ga̱ rang i naan la fiel ƙaram ntoor ga̱, eep pa̱pin nsak ɗe ga̱pet i, ɓool naan ga̱pet ga̱kat bi ga̱tong ƙat ga̱ ɗe ga̱shin biga̱tong shin wel ga̱ yin ni, la ga̱n lang ga̱de de ga̱npet lang nma̱sak fiet anita̱mou, lang nda̱gurum ma̱an mop, guleng shaar bigwen ntit, shaar ga̱ɗemen ga̱fe ƙiak gwen pia, ƙiak naan pia nda̱ gwen, ƙiak ma̱ƙeƙga̱tep pia dip nda̱ gwen, guna ma̱op nna̱, leng ma̱op a leng ga̱ɗemen, ma̱n nda men dok yiil leng a pa̱na̱, ɗong ɗe ma̱ ɗing yi zak pa̱na̱, ma̱ndamen ma̱op la pa̱at da̱ zaan twot na̱ tong guna ma̱op kut la nie ga̱pe kiak ma̱op dagan nɓitlung Pa̱a̱s ga̱ ta ma̱op, tong ma̱ man nda̱ ƙiap ba, tong ma̱ kel ɗie ma̱op mou, ma̱op tong twoot bima̱op, sa̱sa̱ muop ga̱shak, muop rwo luudas muop, swa haam muop dip, muop swa ga̱shak, leng ga̱shak, ga̱na̱ lana ga̱na̱ ba, tong ma̱an ya pa̱la̱muk tal kiop muk, gyen ma̱ yiil ɗem hen ba na ga̱ pet zak pa̱na̱ ɗat mou, guna nnasa̱na̱, a pa̱ ɗe leng ga̱ ɗemen to, nmen nɗasa̱na̱ ma̱shin a leng nasara, ga̱tong pa̱at men ka̱a̱t ma̱ kat sem ga̱de waar o, ma̱ tal nie ga̱sa̱ o, ma̱ tal mou, shie ɗeleng men, ma̱n ma̱en bi men pega̱pe naan la pa̱an men ɗe ma̱ yok i, laba̱ ma̱kat sem anitoe, bilata de npa̱at pa̱na̱ de ntal kiop shak na̱, ma̱yil ma̱na ma̱n ndamen ɗe shin ani ama men ma̱ yil ma̱ shin ga̱sek mou-lama̱ ma̱en de muop ma̱en da̱yil riga dam muop tong kut yin ga̱ lang mak, ga̱ta̱ long tal, ƙaga̱ɓit ga̱ta̱ long tal ƙaga̱ɓit muop mang an muop a ƙem, ga̱zak ga̱nɗe ga̱ rang abi ga̱dok ga̱ ma̱n nda men tong shin i ga̱n nɗe ga̱ ning i ɗe bi hok ga̱ ɗong i, ba nɗe ma̱an i pa̱na̱ mou Bisata̱ ga̱na muta-gurumƙekga̱tep muop geksekmuop ga̱ ga̱gwen kut ga̱nemuop shang tal ƙaga̱ɓit nna̱, pa̱at ɗem da̱ ma̱kat sem nluu, toe ga̱pet a, kiop a, kiop kiit, ma̱gurum ga̱ ɗie pa̱at a, lat ma̱ pa̱at ma̱en nda̱gurum ga̱ ma̱an luu ga̱nie nɗe ba, la ɗa ga̱ ma̱an luu ga̱sa̱ ga̱n lang mak ƙiak ga̱ a ga̱ piga̱ tong ga̱ shin la nierang, ƙiak ga̱ a ga̱ pia biga̱, ga̱ ma̱an mak muop tong na kut wai ai gyen ma̱ na fide ɗalang ta̱ mak ruu nluu nna̱ pet kam. ƙapian la yool ɗi ga̱n lang mak ƙiak ga̱ a ga̱ pia muop ya ndibi ga̱ƙem lang ƙaga̱, ga̱na ga̱sek dam pa̱lang-pa̱lang ga̱ pe ga̱tong ma̱an ga̱ muop tong kut wei ga̱ ga̱shin bi ga̱nian, naan man ga̱ ga̱shin bi ga̱nian ba, muop ba̱ tong tem pa̱ga̱ ɗe ga̱kel i mou, ma̱zem ga̱ tong tem pa̱ga̱. muop yaa ma̱a̱r sek ma̱kwang mou, laga̱ ya ga̱ƙasak ɗe ga̱ kut i, laga̱ yir mak tong ga̱ ƙel kuut ƙioklok, la ga̱ wa ga̱ mak tong ga̱ kel ƙioklok, toh la ga̱ zem ɗe pa̱ lang ga̱ ga̱ nian i ga̱ yil lang na̱ ga̱ ƙeleng kuut ƙioklok ƙioklok nna̱ i tong ga̱ na pa̱lang ga̱ tong nian ga̱ yil, tong ga̱ ḵas nda̱ gurum dip laruu ɓak ga̱ pet pa̱anang Laruu ntse, ga̱pet nkul, laruu nkul ga̱pet ntse, muop ga̱ƙekse muop pue muop tong ƙut laga̱ mang ndibi ta̱ ka o laga̱ man ndibi mou, taga̱ ba, pa̱zung ga̱ ga̱ saan, ga̱n lang bi ga̱ tong ga̱ ma̱an pa̱ ma̱an ga̱ i nda̱gurum man bi ƙa, shin ni na ga̱ i mak, gwun pue suk ta̱ mu, ga̱ na bi ga̱ ɗe ga̱yil ta̱, ni ma̱n yil tong ma̱ ƙok a sem keet tong ma̱ leng i. sem-sem kuut nda̱ gurum o, yin ma̱ ƙok ɗoot ma̱ leng ni, ƙat an ga̱n goot wang fuel, <hesitation> hen la shin ba swar bi na̱ hen man gurum ga̱fe hen kut kut hok nda̱ ni ai ɓit ga̱ shini, laga̱ pet biga̱, lang biga̱ ƙiak ga̱ ga̱me nda̱ kowuro-ƙiak ga̱ ga̱me nda̱ kowuro, laga̱ lang de ma̱an de bi wai ga̱ na gurum lang tong shin bina̱ i nga̱-nga̱ ma̱an zak de nshin, nga̱ nmak hanga̱de ga̱ shim ga̱de ga̱, ga̱ man pa̱ɗe muk shin bihok i a, ga̱yol ga̱ na nmak ga̱ ma̱an nde nɗing, sa ga̱ lang ga̱de, tal nƙiem ɗoot tong ga̱ ga̱ man pa̱ lang ga̱de bihok pa̱lat muk Kat a ga̱ ɗemen o, kat a ga̱nian o, ga̱ma̱an mak de da̱ ruu, nga̱ ruu nmak dok ga̱ man pa̱ lang ga̱de a, kwai, dip gurum latong shin bi man ga̱ ɗing ni pa̱na̱ mou, layong ga̱ ta̱ la da̱ kut yin ga̱na bina̱ hen shin a pa̱na̱ hen kat bina̱ i, la a ƙawar ga̱ ɗemen ga̱na ga̱lu, yamneen na̱ ko yamndana̱ hen zem zak ɗe hen bi ga̱ shie bihok laniang naan tong eep waar zak pen zak, ga̱ man hen zem ɗai ba o, man ba̱ga̱ ɗai, laga̱man fe an ga̱n ɗe ƙaa tong ga̱ hoom bihok ta̱ɗong nkiak ga̱, daknie ga̱ nda̱ naan, tong ga̱-tong ga̱ ga̱ sa̱ ga̱ swa sak, na ga̱ na hen o ndoyo-ndokyo lang mak laga̱de ga̱ sa̱haas nna̱ i mak muop tong swar hen i oh ƙiak na̱ a ga̱ pia bimuk hen niang nda̱urum ba, nda̱gurum niang hen ba toh hen wel a bi ma̱ laga̱ lang ga̱de muop, tong ga̱ sa̱ ga̱ swa, na bi ga̱ yil nɗasena̱ abi gan lat shini a ga̱ ɗaga̱dar tong ga̱ kel, shini a ga̱, ga̱ɗar an da̱ ga̱ ƙem, men nnasena̱ bimuk biga̱ sa ma̱ mang nie ga̱nian yen puur nƙiak men ama naan ga̱ niap <noise> ga̱ ƙiap laa nɗe pa̱na̱ nde ga̱pe ƙiak ga̱ nmak ga̱ pia ga̱ ƙiap ni ɗe ga̱ bi wakam ga̱fe ɗong i, ƙiak nda tong dam, ɗin laga̱, ɗin la la mak ta̱ pa̱na̱, nin tong ga̱ shin pa̱na. ga̱ ƙiap la ɓak ƙiak niin en dam, gwen gwen ma̱ nan hok layit, yit gwen saan ɗem tei o, tong gu twoot nen gu ji i nda̱ ma̱ pop jap ɓe <noise> nie fe laa ga̱n ƙiap ɗe ɗasa̱na̱ ɗenɗasena̱ zak yit mou, laga̱ ƙiap laa ma̱an ga̱ mang kara niin hok teer wawul de ga̱ de shal, toh ga̱n lang mak tong ga̱n ƙiap ɗe bi ga̱ dong i inda̱ ga̱fe ƙiak ga̱n ɗe pia i ɗe ga̱ man pa̱ ɗe duniya ga̱ ma̱an i ƙiak ga̱ nɗe pia i bimuk dip. tong ga̱ lang pa̱ lang ga̱ ɗemem nda̱ gurum toh ga̱na, naan zem a ga̱sek, ama nong muk, tem pini ɗe ga̱ niang i. laga̱ niang ga̱ tem pini, nna ga̱bi ken ga̱ zem lamuk ba, tem ɗe ga̱ niang i, ɗe ɗa ga̱ pa̱an sa ga̱ i. bit nne ɗi ndoni ga̱fe muop tong da̱ tang pa̱ne goot sher la muop tang pa̱ɗe goot sher hor ma, man ba̱ ga̱ niang, na muop mang buk da̱ shin shit ni o, niang ga̱ shin shit a, shin shit. na ƙashior ba muop mu Kur ga̱dok ga̱yil ga̱ tem pa̱muop niak sa ga̱ muop buk buk ga̱de waar kut hok, hoom muop ga̱ sa ga̱she man ba̱ ga̱ niang kut hok mou niega̱fe ga̱ni dok ga̱ kut, muop niang ɗie ga̱ tong buk de ga̱ a de mo, kwai, hoom muop ngu ma̱en, tong guna kut hok tong da̱, pa̱ twoot hok tong nong. guna bi shie feer na̱ lagu rwoo gu twoot ɗiin de ma̱en ga̱ sol pang, nguyi nwat, pe nwat niang. laguyil, gu seng lape lee, tong gu buk guna lapa̱ twot gwen ɗiin bi she feer hok, dip gwen buk gu kat pa̱ twot ta̱ nong, toh a ɗie ga̱mai bi hok to. nita̱ ga̱na nita̱ ga̱na ɗasena̱ lamunɗe tong mu ma̱en i de tong bi biga̱fe ma̱nɗe nɗiin, nn yi ga̱ nian ga̱ ɗe men na̱ buk tong mu kut yin yi ga̱ ɗemen mou, tong mu man, ga̱ man bi ga̱ ɗe men ma̱ man i nnasena̱ mou, niega̱fe laga̱n ɗe nɗasena̱ nga̱na gurum pet nlang, laga̱n tong pa̱nang muk tong ga̱ ntifit nasara muop i, fen nta tonang ga̱ man bi ga̱ shin ni ba, ga̱ lang mak, ƙiak ga̱ ga̱ pia, gun leng nda̱ gurum